Kap chëdun on madyu i'ixë jakyoyëch dun na i'ixë madyëbë a'ax jedun botella jotyë tyopyë yë a'ax jedun este jayëy myëtpë tu'uk mët's tëkëkë, yë patrona, yënutrioli, yëyëch dun na i'ixë.